ס'איז דא אסאך מיני טשאקאלאדן ס'איז דא פרעילין, קאראמעל, סטראבערי, מילכיגע, און אלעס איז א אנדערע מין, אלעס האט א אנדערע טעם. ס'איז דא מיט ניסלעך, אן ניס, און אזוי.